No ma väega ei tiiäq, et midä kõkkõ saanuq sääntsit umbõlõ häid asju köögivil'ost tetäq. Noq, muidoki om väega häid köögiviläasjo, aga niimuudu, miä maitsõnuq nigu liha, ei tiiäq.